So a woodani haaje a sooday bana, ba"anteewa moota walla ba"anteewa maasin. Arannde ni, ndaara yaasi maaga, <noise> no nga wontiri, <hesitation> ɗoo ko mi haalata, <hesitation> woni jamɗe ɗen no ɗe ngontiri, woodi ko wudditii, woodi ko heli, woodi ko wonnii. Nden bana innji maajum, no innji ɗum ɗum wontiri, ɗum laaɓɗum na, ɗum laaɓaa. Nden kadi e luttuɗi fiiji bana taayaaje e ko nanndi non?